Fomba agnembanana avion. Magnembana izy satria magnana elatra, ndraiky môtera. Môtera io misy fitaovagna ahafahana mampandeha izy, kyrosène agnarany. I avion io amin'izay misy olo mitondra. I olo mitondra izy amin'izay magnana fahafahana mampanala- mampakatra izy agnambo agny.